So ko tawi mbeɗa waawi ruttaade caggal e duuɓi ɓennuɗi, oon sahaa wonata ko sahaa nguurdam nelaaɗo Muhammad. Ngati njiɗnoo-mi ko yiyde mo, wonndude e makko, gollidde e makko e wallude mo e nelal makko.